gott kvöld og velkomin í

fjöllum um bók sem heitir stund klámsins fjallar um klám á Íslandi á tíma kynlífsbyltingarinnar sem var þarna á sjöunda áratugnum mestanpart hún fjallar um dómsmál um kvikmyndir sem voru umdeildar

var eiginlega sett bann á á aðra þeirra þetta er merkileg stúdía í svona tíðaranda við fjöllum um bók sem heitir eftirbátur eftir Rúnar Helga Vignisson hún gerist fyrir vestan í dálítið og svo er það horfið ekki í ljósið það er ný skáldsaga eftir Þórdísi Gísladóttur byrjar í Hafnarfirði en hún fer vítt og breitt meðal annars kemur þarna við sögu dularfull ástkona Bergmans sem er sænskur njósnari þannig að það er eitt og annað í þættinum byrjum hérna á ég gleymi Ólafi Gunnarssyni listamannalaunum um Dag Sigurðarson Steinar Sigurjónsson og Alfreð flóka

hérna á Sigurði og Þorgeiri konurnar eru báðar erlendis Kolbrún í Aþenu og Sunna Dís Másdóttir í Osló held ég þannig að við erum hérna karlarnir saman Hallgrímur Helgason sextíu kíló af sólskini þetta er stór skáldsaga eftir Hallgrím gerist

sem er greinilega Siglufjörður tímarnir eru að breytast mikið þetta eru kot og hálfgerð örbirgð en svo kemur þarna inn óvænt ríkidæmi þetta hefst þar sem hvað heitir hann ekki eilífur bóndi er að koma með hveiti sem hann hefur keypt fyrir fyrir

og kemur að búi sínu það hefur orðið snjóflóð og síðan tekur við bara breið frásögn bæði á honum og og syni og fleira fleira fólki Siglufjörður eins og skáldið hefur sagt sjálfur

að mínu mati þá er þetta bara mjög vel lukkuð skáldsaga þetta er bara

sokka og vinnandi út í eitt og og ferst svo af slysförum á milli liggur við og til dæmis fyrsti kaflinn er mjög átakanlegur og og í þennan

aðeins mál sitt og manni dettur alveg Laxness í hug stundum honum bara farast það vel úr hendi já hann svona tekur finnst mér svolítið allar hræðilegt ástand á Íslandi fram að nútímanum og gerir svolítið eins og gítarleikarinn í tap hann hækkar þetta í ellefu eins og við ætlumst til af honum í rauninni og annað sem við ætlumst auðvitað til af honum er að hann taki orðin og velti þeim fyrir sér á alla enda og kanta og kreisti úr þeim allar hann gerir það algjörlega svikalaust í þessari sögu þannig að þetta er mikil

ævintýraferð um tungumálið

ég sakna þess svolítið að finna fyrir einhverri

af honum og fer að tala um eitthvað annað ég hefði alveg viljað gera þetta að

Gests ég velti því nú raunar fyrir mér í lok bókarinnar hvort það kæmi kannski önnur þar sem við fylgdum honum áfram já sæjum hvernig honum reiddi af í þessum nútíma sem allt í einu brestur á þegar allt fyrst fyllist af síld og síðan af Norðmönnum en mér fannst honum takast mjög vel til dæmis að byggja upp karaktera og líka lýsa

þessu lífi og sambandi til dæmis á milli Gests og og ungu stelpunnar á bænum sem hann gerir finnst mér af miklu næmi já já það er fullt af svona svona þráðum þeir eru dálítið margir finnst mér mér finnst það líka kosturinn við það að hann sýnir dálítið hvernig tímarnir eru það er ekki nóg að vera til dæmis eins og þessi eilífur er það er svo mikið af ytri þáttum sem skipta máli að því leyti keypti ég þetta alveg

svo hafði ég líka gaman af kannski má segja að karlpersónurnar séu sterkari svona almennt heldur en

sko sögumaðurinn mér finnst hann svo skemmtilegur hann mér finnst hann fara rosa vel með það stundum hefur Hallgrímur farið í taugarnar á mér af því mér finnst hann svona eins og

þú ert að lýsa

að skrifa en mér finnst hann svona agaðri en oft áður í skrifunum finnst þér það já já já mér fannst hann algjörlega sleppa sér

vera ansi heilleg bók hjá Hallgrími og heilleg saga um umskipti þjóðar úr einhverju auðvitað ýkir hann þetta við það hrynja snjóflóð ofan á fólk

það er skemmtilegt og gagnlegir og gagnlegir þeir lestrar og

hvernig einmitt fólki allt í einu líður vel þetta er nýtt strit og nýtt púl þetta er auðvitað algjört púl og þau eru að vinna

skelfilegar aðstæður sem eru miklu verri en aðstæðurnar sem þau höfðu

við að heyja handa kúnum en þeim líður samt vel og finnst þetta

samt gaman og verða ægilega glöð og hissa þegar þau fá borgað en við tölum um síldarævintýri

líka athyglisvert sem er held ég staðreynd að

björguðum okkur þeir komu síðan vorum við farin að taka þetta yfir ekkert svo mörgum árum

kenning Hallgríms að við séum bjargarlaus og

áhrif sem gera okkur dálítið dálítið dálítið lin ég ætla að segja eins og er að mér finnst þetta vera besta bók alla vega síðan höfundur Íslands menn voru ekki á eitt sáttir um þá bók

ég tek undir það ég mæli með þetta er líka þessi gamla lestraránægja að hverfa inn í svona heim sem honum tekst bara vel að skapa finnst mér alltaf eitthvað

að Þorgeiri finnst það ekki en mér finnst hann halda ágætlega utan um heildina jæja takk fyrir þetta

Kóreu hafa verið mjög vinsælar upp á síðkastið norður Kórea er bara eins og eitthvað úti í geimnum

samfélag svo annarlegt og þarna er sem sagt sakfelling eftir bandi þetta eru smásögur frá Norður Kóreu höfundurinn í rauninni ekki ekki þekktur og býr þar hann er ekki landflótta

smyglaði þessu út og og það auðvitað gerir þetta pínu sérstakt annað sem gerir þetta dálítið mikið sérstakt miðað við annað sem við höfum verið að lesa engan þarf að öfunda og fleiri slíkar bækur að þetta eru skáldsögur þetta eru smásögur og þær eru

örlögum fólks í þessu harðneskju samfélagi rauði þráðurinn í þessu er náttúrulega sá hvað það er erfitt að vera manneskja undir þessum kringumstæðum það er svo erfitt að að láta stjórnast af tilfinningum sínum af ást eða vináttu eða

margar þeirra dálítið flottar þær eru dálítið svona einfaldar og gamaldags

gerir þetta raunverulegra algjörlega

dálítið eins og að lesa

út fyrir eitthvað annað og náttúrulega stundum verður þetta algjörlega absúrd eins og sagan af hræðilegum

fólksins sem á barn sem verður svona hræðilega hrætt við við myndina af Karl Marx og þarf að fela það og er grunað um njósnir fyrir vikið

henni en hún er að reyna

nánast að svelta sig í hel svo hann geti haft að borða

tilraun til að vera manneskja í ómennsku umhverfi þú nefnir skáldskap sumu leyti eins og þú gert ágætlega grein fyrir ekki svo mikill skáldskapur þetta

innilegri hluttekningu með fólkinu sem býr býr býr við stöðugt eftirlit og það er allt túlkað á versta veg ein saga fannst mér góð sem mig minnir að heiti á leiksviði mér finnst hún sérstaklega góð sem

líka upp fyrir manni hvernig lífið er það eru allir að leika alltaf ég er búinn að vera tuttugu og þrjú ár í leiklistarskóla segir einhver og það á að vera brandari

svo fattar maður að hann meinar ég er tuttugu og þriggja ára gamall

mikil tækifæri til að þroskast í einhverju einhverju svona samspili við umhverfið við gerum engar þannig kröfur

sögur af einhverju absúrd hrikalegu lífi algjörlega hafa allir gott

náttúrulega gott að áhugi okkar er á Norður Kóreu þetta er alveg magnað að þetta skuli vera í gangi á okkar dögum þýtt af Ingunni Ásdísardóttur þakka ykkur fyrir að koma hingað við skulum skoða stund

Kristín Svava stund klám á Íslandi á tímum

hvaða saga er þetta sem þú ert að segja ég er svona að fjalla um hvernig klám var skilgreint á Íslandi á þessum tíma þetta eru miklir svona umbrotatímar mikil hugmyndafræðileg gerjun í gangi á mörgum sviðum og þar á meðal eru svona nýjar hugmyndir um kynlíf og ég er svona að skoða hvernig þetta hugtak klám hvernig fólk hugsar um það á þessum nýju tímum við þessar nýju aðstæður og og er kannski einbeita mér að þremur hlutum þar þetta er dálítið mikið stórt viðfangsefni þannig að ég er að horfa á í fyrsta lagi dómsmál um klám á Íslandi á þessum tíma

og síðan opinbera umræðu um tvær kvikmyndir táknmál ástarinnar og veldi tilfinninganna

önnur var sýnd hér á landi og hina átti að sýna en það var sem sagt hætt við þetta orð klám er sérstakt þetta er íslenskt orð annars staðar er þetta hvað

sko

orðið sem er yfirleitt notað eins og til dæmis í lagalegu samhengi var notað eins og á dönsku það er einmitt dálítið áhugavert á Íslandi hefur þetta orð klám bara verið nýtt og notað allan þennan tíma þú segir dómsmál hafa margir verið dæmdir fyrir klám á Íslandi það er alveg svolítill hópur samkvæmt mínum rannsóknum þá fór fyrsta dómsmálið um klám fram á Íslandi árið nítján hundruð fjörutíu og níu en síðan er það ekki fyrr en á þessum

tímum

við förum að sjá eitthvað verulega af aðgerðum á grundvelli þessarar tvö hundruð og tíundu greinar hegningarlaganna sem bannar dreifingu á klámi það eru sex dómsmál sem ég tek fyrir þarna milli nítján hundruð og sjötíu og áttatíu en svo voru fleiri aðgerðir til dæmis lögreglu verið að gera hluti upptæka án þess endilega að það færi alltaf fyrir dóm hvernig mál voru þetta fjögur af þeim snérust um svona það sem að kallast

orðið sem ég nota yfir það

sem voru og blöð sem áttu ákveðinn blómatíma á þessu tímabili og hluti

að miklu leyti um nektarmyndir og kynlífssögur og slíkt og þetta er svona stærstur hluti innlendrar framleiðslu á svona

efni fer fram í þessu formi í tilfelli kvikmynda þá var bara mjög kerfi átti í rauninni bara að vera að setja aldurstakmörk á myndir samkvæmt sínu hlutverki en hafði fyrirmæli um að benda stjórnvöldum á myndir sem þeim

þættu brjóta gegn almennu velsæmi gerðist það þá var bara samið við annað hvort um að sýna ekki myndirnar eða klippa þær

var subbulegt en í minningunni er þetta ekki svo gróft en þú birtir þarna kafla úr sem eru mjög grófir já þeir eru það birti eru þeir sem var verið að kæra út af þannig að þeir eru kannski dæmi um svona efni eins og það varð

grófast ef við notum það orð en mér fannst líka bara mjög þarft að hafa þá með vegna þess að þetta er mjög svona þrálát hugmynd bæði að hlutirnir hafi verið saklausari á sínum tíma ég veit ekki stundum er eins og sé pínu

sýn þegar fólk man einmitt eftir svona hlutum og er að horfa til baka

eitthvað sem það kynntist þegar það var yngra og sem kannski þá snjóar aðeins yfir það sem er líkt með þessu efni sem var í umferð þá og því sem er kannski í umferð í dag eða

í umferð síðan þannig að mér fannst líka mikilvægt að benda aðeins á það þarna eru beinlínis nauðganir og barnaklám já ég kemst að þeirri niðurstöðu að eitt af því sem hafði mikil áhrif þegar kom að því að skilgreina klám fyrir dómi var sem sagt valdbeiting af einhverju tagi ofbeldi nauðganir líka svona

sem eru settir fram með samþykki þannig að það var einn faktor sem vó þungt fyrir dómi þegar kom að kom að framkvæmd hegningarlaganna svo annað sem var mikilvægt í innihaldi efnisins var að svona það sem þótti kynferðisleg ónáttúra það sem braut svona gegn hefðbundnum hugmyndum um um æskilegt fyrirkomulag gagnkynhneigðs kynlífs og kynferðislegra samskipta það þótti klámfengnara en annað og þetta fellur að

rannsóknum í útlöndum mjög áhugavert að sjá svo eru þessi stóru mál þar sem að loga deilur um samfélagið það eru kvikmyndirnar veldi tilfinninganna og táknmál ástarinnar það sem er líka áhugavert er að þessi dómsmál sem fara fram vekja mjög litla athygli opinberlega vegna þess held ég að þau beinast svo oft

gegn til dæmis sem fólki stendur bara á sama um það er enginn

hefur neinn sérstakan áhuga á að verja þessi rit opinberlega en þessar kvikmyndir sem ég tek fyrir táknmál ástarinnar og veldi tilfinninganna voru miklu umdeildari táknmál ástarinnar er sænsk kvikmynd sem var sýnd í Reykjavík nítján hundruð og hún er sett fram sem kynfræðslumynd það er allt sýnt í myndinni þannig að það eru senur í henni sem sýna raunverulegt kynlíf til dæmis en hún er sett fram á þessum

og það

mjög margir sem voru tilbúnir til að samþykkja hana sem slíka en svo voru lagðar fram tvær kærur vegna sýninganna

Jóhannsson og Kristján Albertsson lögðu fram kærur og til að koma í veg fyrir að deilur um kvikmyndina héldu áfram þá mæltist dómsmálaráðuneytið til þess að eigandi sem var að sýna myndina að hún var aldrei sýnd á landsbyggðinni hún var bara sýnd í Reykjavík henni var haldið frá landsbyggðarfólki til að koma einmitt í veg fyrir frekara rifrildi og ég held kannski að þeir hafi verið hræddir um að þetta myndi kannski enda fyrir dómstólum ef það yrði gripið til einhverra aðgerða gegn henni úti á landi og það hefði getað farið á hvorn veginn sem er því þetta var meira að segja skólastjóri Flensborgarskólans fór með nemendur sína að sjá hana

stöðum sem var tilbúið til þess að verja hana og veldi tilfinninganna er síðan japönsk kvikmynd eftir listrænan japanskan kvikmyndaleikstjóra

og það átti að sýna hana á kvikmyndahátíð í Reykjavík nítján hundruð sjötíu og átta en

myndarinnar er kynlíf og það eru mjög langar og margvíslegar

er í sjálfu sér kannski ekkert skrýtið að hún hafi vakið athygli og rannsóknarlögreglustjóri og ríkissaksóknari horfa á myndina tvisvar minnir mig og ákveða að sýningar á henni hljóti að brjóta gegn tvö hundruð og tíundu grein hegningarlaganna og þá er sem sagt ákveðið að hætta við sýningar á henni og það verða þarna miklar deilur um það þannig að þetta er svona í tilfelli táknmáls ástarinnar þá snýst umræðan að miklu leyti um þessi mörk kláms og fræðslu og síðan veldi tilfinninganna

þá erum við aftur komin með mörkin milli kláms og listar hingað er komin Þórdís Gísladóttir sæl vertu Þórdís þetta er fyrsta skáldsagan þín horfið ekki í ljósið þetta er svona eins og ævisaga konu sem heitir Klara já þetta er þetta er þroskasaga konu svona á einhverju einhverju plani á kápunni stendur að hún fjalli um svefnleysi þessi kona þjáist af svefnleysi kjarnorkuvá og hún hefur alist upp á tímum kalda stríðsins og verið hrædd við kjarnorkusprengjuna og svo fjallar hún líka um svona beinagrindur sem leynast í einhverjum skúmaskotum en síðan fjallar hún um ýmislegt annað þegar ég var að skrifa hana þá var ég með nokkra þræði í huga fyrir utan þetta svefnleysið og hvernig bækurnar sem við lesum hafa áhrif á okkur

kannski breyta okkur eða hvernig við veljum okkur bækur eftir því hvar við og hún er að lesa um svefnleysi svo fjallar hún kannski líka um hvernig hvernig við gerum ekki það sem er okkur fyrir bestu og hvort það skiptir máli þessi kona hefur fengið ákveðin ráð hjá lækni

fer ekki eftir þeim hún veit það en hún gerir það ekki samt og fólkið

þegar kviknaði í kjarnorkuverinu það horfði bara beint á kjarnorkuverið brenna

ekki gert það það eru svona einhverjir þræðir í þessu gegnumgangandi ég flakka svolítið fram og aftur í tíma en ekkert rosalega mikið og það eru einhverjar speglanir ég er svolítið

lesandann mér finnst svolítið gaman að láta leika við mig sem lesanda ég er í raun og veru rosalega mikill

hafa sannan ramma það er nefnilega fyrir mig það eru staðir þarna þessi staður var þarna og þetta var svona og það er ýmislegt sem er svo kunnuglegt en maður

hálfpartinn búinn að gleyma maraði svona í hálfu kafi

ákveðið fólk sem fólk þekkir líka og fullt af atburðum í kring á kantinum en það er hægt að lesa hana með punktur is á kantinum og bæta einhverju við en ertu að skrifa um sjálfa þig hún er úr Hafnarfirði þú ert úr

gegn og komst að því að þessi kona er ekki ég

ósammála henni á nokkrum stöðum þannig

þetta er ekki ég það er margt skrýtið í þessu þarna kemur fyrir kona sem heitir Karin Lannby sem var ástkona Bergmans eldri en Bergmans í stríðinu og var svo njósnari hvernig kemur hún inn í þessa sögu ég má svo sem ekki skemma fyrir lesandanum en hún var á Íslandi hún var á Íslandi þessi kona mjög heillandi kona þar kemur inn þessi amma sem kemur frá Þýskalandi sagan teygir sig alveg aftur til nítján hundruð og þrjátíu þannig að þessi af tveimur konum ömmu sinni og mömmu sinni er þetta gamansaga

ég reyndi alla vega að vera skemmtileg mér finnst skemmtilegra ef fólk skemmtir sér yfir bókum en hún er mjög alvarleg á köflum

gæti fundist mjög alvarlegt og það er svona drama þú spyrð til dæmis hvernig það sé það sé hægt að lifa án hamingju já þetta er lifa ágætu lífi án hamingju

ýmislegt svona þegar fólk er

á mörkum þegar allir aðrir eru sofandi og þegar maður er vakandi og fer að hugsa um einhverja svona hluti og hún finnur ekki sérstaklega mikla fullnægju til dæmis í sínum ástarsamböndum þau virðast vera óttalega nánast það er bráðskemmtilegt þegar hún er að fara með manni á Lækjarbrekku og við vitum svo sem ekkert hvernig líf hennar er í dag þannig séð sagan sagan nær bara rétt fram yfir síðustu aldamót en það er kannski bara partur af því að verða manneskja að prófa svona ýmis sambönd og þau eru ekkert endilega svo alvarleg og fylgjast með annarra samböndum líka sem eru kannski dramatískari en fólk gerir sér grein fyrir þegar

að það hafi

þarna sem að þú uppgötvar einhvern tímann um fimmtugt hvað var að gerast á milli þessara manneskja Þórdís þakka þér fyrir við skulum heyra í Rúnari Helga

gerist í svona dálítið sérkennilegu eins og ég sagði áðan vestur á fjörðum Rúnar Helgi þessi nýja skáldsaga eftir þig eftirbátur þarna er mikið flakkað á milli tímaskeiða já þess vegna var ég kannski svona lengi að skrifa hana vegna þess að ég þurfti að finna útfærsluna á því ég vildi eiginlega þjappa ja alla vega heilli öld saman í

þessa litlu bók og ég var svo lengi að finna hvernig ég ætti að gera það en þetta gengur

út á það að bátur föðurins finnst mannlaus og sonurinn fer að leita trúir því ekki að karlinn hafi fallið útbyrðis þannig að hann fer að leita og

sínum þá lendir hann alltaf inn í nýjum og nýjum tíma nýjum og nýjum veruleika þannig að úr verður einhvers konar leit í víðari skilningi sem sagt að föðurnum eða býr til föður á þessu landsvæði ég held að það sé það sem ég er að reyna að skoða

grófum dráttum en bókin gerist fyrir vestan í Djúpinu Jökulfjörðum Hornströndum já já það eru mínar heimaslóðir og þetta er náttúrulega landslagið sem ég hafði fyrir augunum meðan ég var að vaxa úr grasi og þarna er mín

þess vegna að ég hafi um þennan landshluta að hann sé partur af mér sé í mergnum einhvern veginn þannig að það lá beint beint við og svo hef ég undanfarna áratugi verið að þvælast mikið

um þessar slóðir að landslagið spilar stóra stóra rullu í þessari bók landslagið og veðurfarið kallar á því að söguhetjan lendir inn í ýmsum voveiflegum atburðum og flestir þeirra gerðust í rauninni þú ert að nota raunverulega atburði þekkta skipsskaða hrakninga Sumarliða pósts aðalpersónan dettur svona inn í mismunandi atburði já hún gerir það dettur inn í mismunandi tímaskeið en er

samt alltaf með vitneskju nútímans sögupersónan er og það er vegna þess að ég vildi að sögupersónan væri að fást við samtímann sögupersónan er ekki að fást við fortíðina en síðan mætir þessi sögupersóna fortíðinni og hefur eiginlega í vissum skilningi mök við fortíðina og hvað verður úr því þegar

gerist það er það sem ég er að reyna að skoða meðal annars í þessari bók það er sæðisfruma framan á kápunni já ég kinokaði mér nú pínulítið við þessari hugmynd þegar ég sá hana fyrst en ég meina það er verið að leita að upprunanum þarna og þess vegna þess vegna gat ég ekki hafnað þessari

þegar upp var staðið en er þetta söguleg skáldsaga mér finnst sumt vera eins og úr

eða jafnvel vísindaskáldskap já sumir

í kringum mig er að byrja að lesa og sumir hafa notað orðið

töfraraunsæi kannski að þetta sé í einhverjum skilningi mín útgáfa af

en þetta er söguleg skáldsaga skáldsaga í þeim skilningi að ég er að nota raunverulega atburði en auðvitað og hagræði þeim ef mér sýnist svo en þú segist hafa verið lengi að skrifa bókina varstu þá lengi að finna finna formið fyrir þessa sögu skrifaði fyrstu kaflana haustið nítján hundruð níutíu og þrjú þannig að það eru eiginlega nákvæmlega tuttugu og fimm ár síðan um sögupersónu sem að fer í sjóferðir og lendir alltaf á einhverjum skrýtnum stað en ég fann aldrei leiðina til að tengja þetta allt í í eina heild og ég held að það hafi ekki komið fyrr en fyrr en fimmtán til tuttugu árum síðar þá loksins gat ég farið að skrifa þetta í gegn og eftirleikurinn var svona tiltölulega

þekkti hún bara sinn vitjunartíma líka þessi bók og hún var að bíða eftir einhverju en hún reynir dálítið á trúgirni manns já ég er að reyna að gera þarna samning við lesandann um að taka þetta stökk eiginlega með mér inn í ákveðna fantasíu og þó að kaflarnir séu sem sagt þeir eru raunverulegir eða

mundi ég segja hver kafli

fyrir sig og minna kannski á sumpart en bókin í heild byggir á samt þessu stökki inn í ákveðna fantasíu eins og þú segir það er líkt og siglt á báti inn í mismunandi tímaskeið já já inn í fortíðina og spurt hvaða erindi eigum við við fortíðina hvernig erum við afsprengi frægur fyrir þau ummæli að fortíðin deyi aldrei hún sé ekki einu sinni liðin við berum fortíðina alltaf einhvern veginn með okkur þessi söguhetja mín segist ekki vita nokkurn skapaðan hlut um fortíðina en samt mætir hún

Ólafur listamannalaun þú ert að skrifa um menn sem þú kynntist þegar þú varst ungur rithöfundur og Steinar Sigurjónsson þeir svona bera uppi bókina hvernig vinnurðu þessa bók ég átti svona minnispunkta skrifaða niður frá löngum tíma og svo settist ég niður og og byrjaði þar sem að ég skrifaði hana bara

Alfreð flóki hann

hann vissulega gæti flokkast undir að vera það og hann var mikill meistari náttúrulega í að teikna og samkvæmismaður mikill hann gat til dæmis náð einhverjum óskaplegum hæðum þegar hann sagði frá ein sagan hleypti honum yfir í næstu sem var kannski enn betri þangað til allir voru farnir að horfa á hann gapandi en Dagur dagur var náttúrulega fyrirferðarmikill hann

kannski svona einna erfiðastur af þessum mönnum og alls konar frasar sem hann var með eins og

allur matur góður öll vinna leiðinleg svo er það Steinar steinar hann var elstur þeirra og hann var náttúrulega frábær rithöfundur þar sem honum tekst best upp en einhvern veginn var hann ekki við næði aldrei að komast úr því að vera að vera að mestu leyti underground höfundur þeir eru allir miklir drykkjumenn þeir eru allir miklir drykkjumenn já en það voru nú allir sem voru í listum á þessum tíma voru óskaplega mikið gefnir fyrir vín ég veit ekki hvaðan þetta kemur er þetta ekki einhvers konar hefð bara sennilega komin frá útlöndum

hann var frægur drykkjumaður það gæti verið að hann hefði haft einhver áhrif á þetta hann alla vegana hafði áhrif á mig ef þú varst listamaður eða rithöfundur eða hvað nú sem þú gerðir að þá varstu mikið gefinn fyrir að ölva þig eins og Baudelaire segir í kvæðinu ölvið ykkur þessi tími er dálítið dálítið mikið liðinn hann er allur liðinn gjörsamlega farinn það voru miklar sögur

sagðar af öllum þessum mönnum og eru enn já þeir léku sína rullu dálítið en þeir voru allir miklir vinir þínir

þegar ég var eitthvað eitthvað allir góðir félagar og vinir mér fannst

að velta því fyrir mér hvort ég ætti að skrifa þessa bók eða ekki að þá fannst mér eins og það væri vel til þess vinnandi að gefa þessi portrett af þeim þessar myndir af þeim sem þarna koma fram frekar en að en að þær gleymdust þú býrð í Kaupmannahöfn og

koma og flóki aldrei sko bað um að fá að vera í fjóra daga og svo urðu það fjórir mánuðir þannig að það kannski gat verið dálítið erfitt en engu að síður eftirminnilegt en þú ert þarna

þreifa fyrir þér mér þótti

mikið til þessara manna koma ég skal ekki neita því

merkilegur þetta voru menn sem maður bæði leit upp til og dáði og þeir voru ákaflega vænir við mig komu fram við mig eins og jafningja í listunum og studdu við bakið á mér hvernig líður þér með að vera kominn með þetta svona á prent þá einhvern veginn fjarlægist þetta mann dálítið þetta verður annarra eign þetta verður ekki eins og þegar þú ert með handritið og gluggar í það og þú einn átt bókina og enginn annar

þessara þriggja já ég geri það ég sakna þeirra flóki var besti vinur minn okkar vinátta nálgaðist fóstbræðralag og stóð í tíu ár sakna þess mikið að í misjöfnu ástandi já já